Eeh je' qa'mood natz'jam aq'ab' va reh meer kurik natz'ajam aq'ab' pues nachapam la xawoon ya sea ruu' protex o xawoon kux xawoon natz'ajam kurik aq'ab' va naa natz'ajam najohyaam awuxk'aq taqee' pues re' are' onteera re' reh naa kiruk nawii' je' naa xqaq'ar tii kortii ke reh natina pues onteera are' reh nkamal ja'ar reh naq natz'ajam aq'ab' kurik reh naq nawa'a onteera la winaq pues wila winaq man kitz'ajta kiq'ab pues ru'uum re' n'oo wii'cha la kimik janaj tiiene ke ritz'ajam riq'ab' ruu' xawoon je'laa' natz'ajam q'uun y reh naq nawa'a reh naq nakamana reh naq naa nab'anam janaj qa'sa y reh reh najos'qiib' awiib' reh janaj qa'b'eh aseo personal porque la je' naniq'aram sii tah nab'anam loo' je'tii reh nawa'a tah natz'ajam aq'ab' nayaajwa cha porque wila k'eh kimik ke ki'ooneem cha lo ke es bacteria ke wila reh qaq'ab' y si tah natz'ajam toonses n'oo nwii'cha la problema ke wila mood ke janaj riraqam qa janaj kimik y ru'uum re' por ejemplo wila la kimik reh la dengue la kimik taqee' je' la gripe onteera are' porque ru'uum wila ratito reh laa la bacterias onteera lo ke wila reh qaq'ab' y si hoj man qatz'aj ta kiruk qaq'ab' pues tah o qahyaajwa cha entonces natz'ajam bien bien ruu' xawoon ruu' re'ee je' naniq'aram pa xawoon yaa protex o je' janaj cha clase xawoon y natz'ajam kurik